Navanru kuenta naya'a kena ndoko, tandii ya'á arbolito ke iin nu ajo, ketuye salsa tundana kue tundana kue kuan ya'á, ya'á kuii ke nuu ajo uun iho he yaxuu ñuxuu, onre yandinxe ye'e cha'a onre kui ken ndia kuii tenana ndo'o unuu ajo te unu kulando.